Kasiirde yontere am welnde ko ɗanaade, fooftaade haa foofta, yewtude jinnaaɓe mun e galle am e sukaaɓe am, ndaarde baloŋ, ñaamde haa haara, leltina hakkille mun ngam heblanaade yontere aroore.